Misr madaniyati juda boy va chuqur bo'lib qadimgi svilizatsiyalardan zamonaviy hayotgacha keng qamrovli elementlarni o'z ichiga oladi. Misr qadimgi svilizatsiyalardan biri bo'lib fravnlar davri piramidalar, templlar va xiriograflar bilan mavjud.